Yimɓe tayilande jooni, diina wiyeteeka budiism ko, kaa ɓuri ton doole. Nden non mo miilooji muuɗun e yurmeende e baaldal lobbal, ɗun ɓuri nanngude ton. <hesitation> mi wana annduɗo finaa tawaa maɓɓe sanne, so ngoonga.